A, pos... es mu faci d'encontral un equilibru entri gustu i salú quandu se cozina pa una familia. Gastandu, por exempru, agredientis frescus i hormas de cozinal más ligeras. Un ponel, se puein gastal yervas, especiis i guisus naturalis por ves de dil siempri ala sal o alas salsas endustrialis. Tamién ayúa muchu cozinal en el hornu, al vapol o ala prancha por ves de frital. Se puei dal variedá i nutrientis ala dieta entrandu fruta, verdura, legumbri i cerealis integralis en sin perdel gustu. I yo te digu que da tamién güena resultancia l'adatal los pratus que cumprin a tós en casa hiziendu angunas muacionis, comu gastal menos gordura..